मनेके हम कहबों घूमे गेली कॉनो दोसर देश उजना जाके हम भूतलगेली तब हम कथी करम उकेलागि हम पहिला उजनके साइड के आदमी सब से । उजान के आदमी सब से पहिला पुसम की पुलिस थाना केने बा पुलिस थाना मे जाके पता लगाके पुलिस थाना उजान जाके पुलिस से पुसम ज हम भूतगेल बारी । हाम है देश क नागरिक बारी हाम्रा हबा केहु केहु बा है है ठाऊ मे हाम्रा उह टाकला पूगदा त पुलिस सब उआपन कंप्युटर मे देखि ज आदमी के कहा कहा मतलब घर बा । तब उजान जाके हाम्रा पुलिस अपने गाड़ी मे बैठ के सोरदी मैन त पहिला भूतलाईसी त पहिला उआजन के आदमी सब से बात करएके पर्ल बात कर के तब उजान से आदमी सब बात दी । त ठीक ब नत सब से बेस्ट ऑप्शन सब से निमन ऑप्शन जाके पुलिस थाई जाके पुसस मज़ा से पुलिस सब अपने रास्ता बता दी ।